Baarii boatoi huku'upa agaa, pita birabira- haraboroo, bo ai'oo, ai bo toku'uro aarei birabira- haraaboro haia, bisio pita aga taupa- hareero bo okuu tuutuusie'upa oiraarei oo'ore sikuuru kato'oo. Aru birabira- haaboroo aira tuutuusie'upa bo okuu oiraarei oo'ore bisio pita, heetaapita o ruuruuto'e bo ruuruuto'e ouibohara bo okuu boitoopaire. Haia oru'oo roheoarei bo a'oohara'oa, bo taupa'ooarei oo'ore bisio pita bo ai'o bo kato'oo. Bo heribuu bo ai'ore, bo birabira kaukau haia ei tahiro'oo a hoko pi'e- hara'ioboroo airaba bo okuu. Bisio pita bo kirako'o bo husi'oo a hura- haraaboroo agaa.